Aadonan aani olo ema bho ugholbo obedun o medi odual okpobho ezor mogirogh gha ara edighiom aar ezoor. tibho ami umute uru umiin õ. ezor nogbai aragele. ezor no dighi rumunu, ezor no zegha mina, ezor no kaiy gha rughuugh, ezor no bebhgha mibebh ezor noyringha median kezo bha ikaiy. ileebo, ikunya opin oki obodian inon aroiy meti etere ezor no pingha ni mokpo ibha bho aami na balagh suo opin oki tinon arubhugh oweom maridian. pezo ezor urugh gha ezobho ighoiy ekana, ighoiy ni non okpo lo ezor uteiy ilo aroiy ti mon ari bugh netu tezoor neko mighoiy, neko mina, adon ezo bho nogdeghe suo bho ekana aroiy netu teebha nekoiyogh arinam na arina. Odighi ezor pibebh. ibebh õbhõ kegheiy? Ikuny a pezor no beh, ileebo ezor nobebh. ukaiy. ara ileebo, akokowdig, ara boko, ara isakpõ ezor no bebh. Kedio ezor, siibhõ arol kolo.

Ugholio oghud izal admma izaa aduana and ughi. Usi nephan agh kara ma anapalon o eseughi so iibha po kpo lo ana arol totu kara ta bele momiin. Ana between adigh ta loghi edun o pana omiin oghol heh, pezo edum ameghe moghi. Kedio aroiy ikenya arooy ezoor ighol asaiygene edum aneghe aysan masaigeme ema, aar obho adighi õ keeghe? Ezobho ana uysel kua na ki, oyiin aduma ami ughi tudam ami utuughuromeio udoghi. ami ta beton eemu ami abeton dein tanyu obho ami naamiin adiinya. Kedio ami ughi udubudian udubudian, amen ami naa ghigh, no obhin otugheel. Ezobho oru unubho, ami ughi moegh ara asumuphabh, amiina moghon bhagharadh. Amen ami unoon ughiom heh, obho adiinya. ami ughi usi ugu malugua usugh ehu. naghiil adua oban amen ani naaamii onon oiny medi obhiinõ kedio ami ubheleghi ughol õoy tue õ ami namiin adiinya õ, na tu asi ah gburu gburu gburu noderr ogbobho. ah. ogbobho nakotunu ameel ah nooghi okigh adiinya bho. Amen ughigh odiinya udua uru usi ehn, nokanyogh odi izal abin. oiy obhedio nabhin bin amina bhin bin. otu arooy nosa. aduma opo ami aghigh na mina tiba sum ukpaph ami siibha kisoloman aru, ariobho ologhi naabaal mokiom. Paar obho adighi bho aroiy ezoor ighol asaigeme edum ameghe apu masaigeme ema. Asaigeme ema bhana ageme tutu esi mi kunughi aduma bho iila obaraka onuma nepur iwin wiri ibama wuyn obho benaan ibho mi oghoyan io memararooy o pobho eedi igeme kua tatu ighulom po abuumiin ne ki epin ena nenam atu pun osa kedi itu mibama wuny o so kaduma ko oiy na tughu miun zina nakol oiy ami nrolgha marol ageme kua tedum o tue oghi tedum ezobho eena ibetunu kua ikeneghu tedum o heh ode ami oobho eghoiy pana seghe ama uuele ughiisi heh obho asi pana seghe odi ami miin ghani opo adinyao ana umoghom kua opo adighololool nabem p pana ogoor ani oderiom esi adighololol nebem na tuobho adio bho abaal o agba zogh naamute ana ughi usi uunon wunon ooy opo adighololool obho teekobho ah ana miin nosiin oki oyiin ooy odi tade bho. readyo nesdy o maar anon a gon p eh ah nosugh adighololool na dua kpini apel ana ben akigh so ana uben ughigh o ogbogh adighololool kizal aroiy idian ibam aar osaam ediam? Ibam aar osaam edianio Pomeemuza to tru bho. eena ne dini kaar lo õtu bho aru mo gbogh otu pu todini izalabio oseghe moyiin abin obur oseghe moyiin abin osaam. po koiy kooy ologhi õ nabaal. No le. ana nin awuny onuma neghol õ! Ode ezoor alua. ode ezor alua. Pezo aghudum obho odi. So asaigene edum aneghe apu masaigene ema. Siibha noghee ani ami odi tedum. Ani ami ologhomii naar olo namũte. Odina feel akol ami odi tesiobho mogbo mo otuobho. kedio miin. Aroiy tepa abadi õbho redua etu esi noobheleghi zami okol adeghe idi. siibha noke madeghe bho. lo suanaan adien tenaan. tikum ughi aduma bho. aar osaam edian tamute ni. ito ony õoyii ito tenaan. Esiibha bho ogir oobho enaan aru na gir õ. ami naakputughu na nogho zodi enaan na kol odi aghururon eboom õ. ezobho useghe noki kuabho odi akpeeron aboom õ. Abekeiy ighol kua enaan olo odu olo enaan na pirigham gha migi ta loor odi. So adon ana miin ezo õoy obho odi no giliom. ami na betunu, nõoghõl moghuugh o napeebh gha tanyu o nabetunu ee. keeghe? Eghika. So ezobho idibho, odi enaan abol tesiõbho ato zami abhule molo edie bho natuobhõ. iibi etuonom zami, iibha pibha ami uteiy odeghe.